जो मेड़को भी हो। जो तिनके जीभ भी हो तो से चिपचिपे हो और जुष जे से कली शिकार भी करो तो से जादा आपड़े जीभा का इस्तेमाल करो क्योंकि तिनके जीभो पाडो जाओ से चिपके।